menningin heilsar frá kling og Bang í Marshall húsinu þar sem danski

móður og barn sýningu sem smeygir sér í gegnum vegg fjórir listamenn sem hafa starfað

sem eitt síðan tvö þúsund og fjögur ég kynntist þeim í Kaupmannahöfn þegar ég bjó þar

þessi sýning gengur svolítið út á að snúa heiminum á hvolf já það má eiginlega segja það breytir svolítið hvernig maður horfir á hlutina maður fer svolítið

að taka alla bygginguna inn í þetta líka

að

miðpunktur í daglegu lífi Kópavogsbúa þar stendur nú yfir pólsk íslensk listahátíð þar sem margir ólíkir listamenn setja svip sinn á svæðið jafnvel á ólíklegustu stöðum þetta er pólsk íslensk listahátíð í grunninn hugmyndin kemur frá víólu hún vildi í rauninni fá meiri sýnileika á pólska listamenn sem eru búsettir hérlendis ég las það í gær á RÚV að

Pólverjar væru búnir að brjóta tuttugu þúsund manna múrinn

ekki það sýnilegir í listaheiminum eins og þeir ættu að vera eða í samfélaginu okkar hún kemur með þessa hugmynd og við förum í samstarf með þá hugmynd að búa til festival viðfangsefni þeirra eru mörg og ólík en á dagskrá eru tónleikar ég er búin að læra massíft mikið á þessu samstarfi við hana víólu hún hefur kennt mér margir listamenn búa hérna pólskir listamenn eftir útskrift eru

mikið til Íslands í leit að betra lífi það er þægilegra að lifa hérna miklu auðveldari aðgangur að menningarlífinu en aftur á móti er erfitt að koma sér fyrir þar og kynnast fólki við getum verið lokuð Íslendingar líka við þurfum að vera með opinn arm og vera duglegri að hleypa fólkinu að